וויזוי כ'וואלט אנגעהויבן א קליינע ביזנעס. כ'וואלט געמאכט קודם זיכער אז איך האב די געלט צו אינוועסטירן- אז איך האב גענוג אפילו צו קענען פארלירן, און איך וואלט געטראכט וואס ס'איז דא עפעס וואס מענטשן קענען נוצן און וואס ס'גייט קענען גיין, און איך וואלט אינוועסטירט אין יענע זאך, און איך וואלט געמאכט זיכער אז מענטשן הערן פון עס. <noise>